Ny fanambadiana tena tonga lafatra an, tena hoe tonga eo daholo ny fianakaviako iray manontolo, ny fianakaviako akaiky indrindra indrindra dia ny namako akaiky an, dia ireo rehetra izay nanasa ana tamin’ny fanambadian’izareo. Dia ny sakafo tsy lany laniana sady matsiro be <hesitation> tena <hesitation> tena hoe hanimpitoloha an. Dia ny <hesitation> ny hirahira tsy mijanona raha tsy ny ampitson’iny. Ny mpivady moa izany iny mahazo mody rehefa <hesitation> rehefa reraka fa ny fety mitohy foana mandra-parain’ny andro an raha ohatra moa izany ka mbola misy olona te <hesitation> te hijanona. Dia <hesitation> ny <hesitation> na ny <hesitation> lahy na ny vavy an, samy <hesitation> samy, samy faly e.